بصراحة أفظل الأطعمة المالحة أكثر من الحلوة يعني لو جبت لي قدامك شيبس ومكسرات مملح أكيد بختارهم على الحلا. الأطعمة المالحة تعطيك نكهة قوية وتخليك تاخذ منها بشكل متواصل عكس الحلو الحلو حلو بس ما أقدر آكل منه كثير أما المالح يمشي معاي بأي وقت خصوصا مع الشاي أو القهوة. أحب أكل الأشياء المالحة أكثر من الحلو بصراحة.